<noise> Koba, Mofo gedraky, Menakely, Mofo mamy. <noise> Ny maha samihafaha azy; <noise> ny mofo getraky vita am vary totoy da bakeo atao vary igny anaova la farine andrahoa azy; <noise> ny menakely vita am la fariny fa vita baka am orinasa <noise> da igny gn'avadibakidy <hesitation> hivadiky mofo; ny koba asia siramamy, d miaharo voanjo, <noise> da miharo akondro, zay gny tena mahasamifaha andreo reo.